شخصية تاريخية نجم نهضر معاها يكون سعيد محمد عليه الصلاة والسلام نحب نسأله كيفاش يقدر إللي هو يبني مجتمع متكامل متوازن الناس كلها فيها اصحاب يحبوا تعرفوا الطبيعة البشرية متاعنا كيفاش قدروا إللي هما يتناف المصلحة الفردية خاطر المصلحة المجموعة كيفاش تنجسو طهروا ارواحهم <hesitation> لك الدرجة هاديكا.